مطبخ البرتغال مطبخ متنوع وفيه اصناف كثيرة ده بيرجع لان البرتغال كانت مستعمرة حتات كثيرة في العالم وجابت منا اكلات وحاجات ضافوها لاكلهم وبيقى عندهم تشكيل مميزة من الاكل وعموما ما بيحبوا النكهات والبهارات الحارة واشهر تحلي عندهم كيكة اسمها البودق بيرشوها بالقرفة